Bueno canen caman sanapien de anok, lado de anok kuej uj ñimal para ikos unguen uj andie mas, showalley uj meawan clase de uj najñe pero a majleck tiel aj clase de uj ñimalo, ajmot ndieck timi pashow miga pata sam pindiow, timi pajlock alonok clase de aj modo de este coyot adsam ñipelan, amajlock colonop tipo de- de uj lo que atsam ñipelan aj mod jum, jum timi pashom mik apambi apatsam bi ñimalo, timi pishon anop tigre, apatsam bi ñimal toan por es gumi meawan este uj a pandiemar gumi meawan uj este, najñe segue najñe parma jawar pero ñu timi majaw ikos, timi majaw per par mandiem matsam ikos por es gumi meawan animal najñe. Caney caman atoquey moda aslog, aguey puro meombe ayeas ikoots aninguy tikambajas naw san dionicio atokey lod modo historia cam gumy an gumy an amiaw gumy gran cosa parbi pean ambiayeat pero algo importante mi quiensh ombeayeat pero algo importante mi quiensh umbeayeat micual, miquesh jan para pandonma a pien gume palog perdido costumbre por eso de askielec nawa de clase de ugua uganndiem amacloc pue apantzan bic himal, nmondiec admots anaza gey washan de anot jium anot de este cantil de pie, cantil ndiek malisimo garrotillo ndiek towan y tiemi ndiem embian a now cortiel maquisey más na pad guiet dorog jandielek aguey atsam lado embey atsam la latushlay am miguel gñunan nada dom ambi anom momen aguey, aguey araran garrotillo por eso miawua na class aguey animal.